Useni hollam laawol mi tokkata mi yaa Polis station ɓurɗum ɓadaaki, mi koɗo, mi anndaa ndee nden wigeere, mi waaway mi yaaɓa mi yaha naa koo see to mi enti taxi. Wigeere nden e nde ɓadii naa koo e nde woɗɗiti, Useni hollam to mi tokkata mi yaha.